Hannde hannde ɗo aduna oo yettii ɗoo kaa kaalisi kaa ana waɗa neɗɗo. Hannde hannde so a walaa kaalisi, a hawretaake, a haaldetaake, a waawaa waɗde ko muuyɗaa fuu du. Kongol maaɗa duu nanngataake fay ley batu. Kulle ɗee fuu haɓɓodiima e kaalis hannde.